रात का खाणा मा अगर मेरा घर मा अचानक से पांच मेहमान ओला। और मेरा पास आधा घंटा खाणु तैयार करना का वास्ता च। त मैं ऊंका वास्ता दाल, चावल, पास्ता, सलाद, नूडल्स और पुलाव तैयार कर सकदु।